AI kam fotaayi fotana human intelligence, anndal, e faamu, e faamu mum, ɗum meeɗata waɗaaki. Ai kam daroo to anndi, human intelligence daroo to anndi, ɗum hawtataaki, human intelligence kam watta artificial intelligence